אלא קאן ענדי צדיק בغا יחסן אלאסلوب דיאלו פלקתאבה כנקול ליה יבדא בלקראיה בזאף, חית אלקראיה كتפתח אלעקל ו קטעלם כיפאש תסתעמל אלכלמאט בדריקה סחיחה ו ג'מילה, מן בעד חסכו יכתב יומיא, חתי איפא קאן ג'יר שוيا באש יטוור אלמה'אראת דיאלו ו יולי ענדו אסلوب חס, אלמחם יתלב ארא' מן אלناس לי קיהתרמום באש יערף נקאט אלכועה ו אלדערף, ו אכשירן אלסבר מחם חית אלכתאבה בחאל אי מהארה קטאחוד אלווקט ו אלתדריב אלמסטמר באש תולי מומת'ף.